<hesitation> je ene ni itsekiri ẹnẹ ne oje gidije ti ene ka se ẹnẹ ni obe- ẹyẹn, ẹnẹ no be-yẹn ẹnẹ ne <noise> igbagba ofofo, ẹnẹ ne <hesitation> enẹ ne igbagba-ikpogin enẹ ne empoto-uma, ogolule ighan oje tẹnẹ ka <hesitation> ojẹ tẹnẹ ka jẹ rẹn tẹnẹ tẹnẹ ka gẹ ren, ọbẹ-ẹyẹn we wo ma fa se wo wa ra ẹyẹn, wo má ra ẹyẹn kuro wó wá ea wlilo ta gba se dede fẹnẹfẹnẹ, wo wa ra ataiko wo wa ra igberefẹ bẹlẹtẹte, orugbo wo wa ra ikpq wo wa ra imẹkpa o ma tse eran wo fa se. wó wá gna eran <hesitation> wo wá gba ẹran gna see ni ǫfe we, then wo wa mu uwumiẹni nina ni ọjẹ ẹyen we wá séé wo ma séé dede fẹnẹfẹnẹ kuro, wo ka a nẹẹ ni ewo wo ma re ni ewo kuro, wo ka a gun usin, ireye bọbọ a ka tse eyan obobo, eginobobo we wò ma fẹ gba eguobobo gba fe ofẹ we wo wa gba atan diden <hesitation> wa bẹlẹ wo ma fẹnẹ gba ni ipọfu gna se kuro. Wo wa <hesitation> wa mu nguyan wa wa mu egere wa wa gun, wa gun, wo má gun gba gun kuro then usin ti wo tse we, wo ka mu si we mu ni, wo ka tse ma ra owun a ka kpe wun <noise> wo ka gbe tsi ke, eren re tse ti obẹrẹfen ti o wino we, wo wa ra eja, o ma tse eja gbigbe wo fé se o ma tse eran wo fẹ se wa lati mu ubẹlẹtẹtẹ ni <hesitation> wo bo <hesitation> éé tso ogolo kpokporo, ogolo gbigbe wo wa mu ikpogiri <hesitation> wo wa mu ikpogiri <hesitation> wo wa mu ataiko igherefe, bẹlẹtẹtẹ tede fẹnẹfenẹ wa gba se ọfẹ we, wọ wa se kuro o ma fina wa lati nẹ ni ewọ teri ẹnẹ itsekiri di ene ka nẹ ofẹ ene nẹ wo kuro de <hesitation> wo ma tse wo ka ra gun usin wo ka ra tse usin, ireye gidige éé mai je ekpoto uma aghan éé mai je <hesitation> usin, ireye gidige eba wa ka je, to mai je ebe ka da <hesitation> bu eba gba je to mai je usin o ka da je usin, eren ka tse obeyen to wino gbagba fofo to wino, wo ma fẹ se igbagba ofofo, wa ra ra ikanbo, wo ma ra ikanbo kuro, wa ra <hesitation> urun ti a gba se gbagba dede fẹnẹfẹnẹ, imo, omilo yanyan win fẹnẹfẹnẹ, wo wa kpe me ataiko ni, wo wa kpe mu igho reje ni Wó kpé mu bẹlẹtẹtẹ ni kpe mo <hesitation> a kpe mi orugbo mu ni wo ma muni kuro. wo ma see dedẹ fenefẹne wa muni kuro, wa ma see dede fẹnẹfẹnẹ wa gbe omi we ni una, wo ma gbe omi ni una kuro, omi numa wino gba gbọ, wa ko ogolo ghan dede fẹnẹfẹnẹ ogolo we ti wo lo we, ataiko biri ighereje ta gba fe se dede fẹnẹfẹnẹ urun aghan dede wa mj ni omi wa mu ni, wo ma munni kuro <hesitation> omeje wé ma gbọrọn gin ọ nó fé ea lẹ wa mu. Ikanbọ mu ni, wo ma mu kinbo muni kuro, eja ti wo ma fr lo, wa mẹ ja we ni gba se igbagb fofo wé, wa se gbagbafofo wé o ma se kuro, gbagbaofofo we kẹren a ma fẹ e a ma fẹ <hesitation> a mu fẹ gha a wa kpe nẹẹ ni ẹwọ, wa ne nẹ ẹwo, wo ma nẹ ni ewo kuro wa tse usin, irẹye bọbọ ka fẹ uson ireye bọbọ ka jẹ ena, o ma tse usin wa fa se o wo ka gne utasu usin tse wo ka <hesitation> wo ka tse usin we, o ma tse eba wo fa gbe tsi wo ka je, jẹrẹn ka tse egbe fa ye se igbagba-ofofo ni itsekri. O ma tse o ma tse gbagbikpogiri wo fẹ sẹ gbagbikpogiri we wo wa re <hesitation> wa ea ogolo, wo wa ra ikpogiri wo wa ra elilo fẹnẹ ta gba sie igbagba we, wa kpe mi ibẹlẹ te, wa kpe mu ataiko biri ighereje mu ni wa kpe mi bẹlẹtẹtẹ biri oru gbo mu ni, wo ma <hesitation> wo wa lo ogolo we dede fẹnẹfẹnẹ, wo ma lo dede fẹnẹfẹnẹ so, wo ka mu ni ẹwọ, wo ma mu ni ẹwo kuro unn dede fẹnẹfẹnẹ ti wo lo we wo ka ma ni Wó ká á kó ẹja mú ni wó má ko eja mu ni kuro <hesitation> ọfẹ we wino jina gna re wa mu ẹja gba mu ni, bẹlẹtẹtẹ bin orugba, gba mu ni, wa mu uwaghẹ ni, wo ma se gba ri gin o jina gba gbe tsi, wo ma gbe tsi gba ọpe nẹẹ ni ẹwo o ma tse usin wo fe lọ wa ju sin, o ma tse ebe wo fa lo wa lọ ẹna o ma tse ogolale ti a kpe usin <hesitation> ogolale we, ogolo bu egidige wo wa ra wa lo ogolo we, wo wa sọn <hesitation> egidige ww tie, wo ma sọn kuro wo ka lọ ke, wo ka mu eghẹdn ubukoro, wo ma ni ubukon ubukoro wo ka <hesitation> ira erẹn wo mu ni ubukoro, then ẹja ti wo fa lo we wa sọn ẹja we, wo ma sọn kuro, we ka mu ni, wo ma mu ni kuro wo da ekpo ni, wo ma mu ekpo ni wo ka mu akanwu gna mi ni wo ma muni wo ka jighirin jighirin jighirin jighirin wo ma wino gba jighirin o wa ka din, wo wa jighirin kẹkẹ gba to egbe ti wo fẹ di o din to wo ka gba kuri in ọrọn erẹn we a ka egbe ẹrẹn ni una ale akele tse ẹten a <hesitation> gbe ẹrẹ ni una alẹ, eja we nokan a ka sọn gba mu ni o ma sọn kuro, wo la a gbe tasu usin, wo ka a gun usin Wo ma gun usin, wo ka gba a je, ireya bọbọ gba orusin gba jẹ ireye bọbọ gba usin gba je, ireye bọbọ gba eba gba jẹ ẹrẹn ka tse ogolo alẹ to lo no